الصين عندها ثقافة عريقة جداً تتميز بأنهم يحافظون على التقاليد؛ متل الفنون القتالية والطعام المتنوع، وإنهم يحتفلون بالأعياد متل عيد رأس السنة الصينية، وفي فلسفات مهمة متل والكونفوشيوسية، كلها تمتلهم.